<hesitation> Bangladesh, i Bangladesh zany ndraiky e anisan'ny pays <laughs> karakaraha asika gasy reto to zany fa <laughs> somary ein somary tsy de afaka ai, mahantra zany <hesitation> tsy de <hesitation> olo sahirana oro zay sahirankirana reny zany, zany matetika mipetraka amin'io tanÃ na io, karakaraha zany.